E daba jidu he daha les leddi ni, wo di bana wo rin jajina, njajina nr leddinga he data. Nde nno wo di guagwa <hesitation> nr leddi, kanjifun nr leddinga he data.